نحب نمشي لتركيا لأنو <hesitation> برشا مسلسلات نشوفو فيها أن هي مزيانه وحلوه، فيها برشا <hesitation> بلايص مزيانين، زاده نحب نشوف <hesitation> الأسواق تاعها، وال- <hesitation> المحلات والحوانت ونعمل شوي قضيان ونشوف زاده إذا هي بالحق مزيانه كيما يورو فيها في المسلسلات ولا لأ، لأن ياسر <hesitation> يضخمو فالجمال تاعها نحب نشوفو بالحق ولا لأ.